<hesitation> ye pluma lo laka'yɨso á, xi kue'e nka na ndɨ'ɨi xi xijlojnuni nkaso livi numero telefono ɨ́ɨ́n familia nkaso, a ni kala'a nkaso listaso, na nka kuu ye <hesitation> o ya'vi, a livi ni kala'a nkaso ɨ́ɨ́n carta, ɨ́ɨ́n nota nka, ɨ́ɨ́n recado ɨ́ɨ́n, te livi kue'e nuu nka ye nandɨ'ɨ.